نهارة اللي صبت الشتا بالقوي ومرضت، خذيت إلتهاب الشعب الهوائيه قويه، نهارتها يا إما ناخذ عطلة مرضية ما نمشيش بالكل للخدمة، وإلا ناخذ معايا مظلة ولا نوصي بابا يوصلني ويروح بيا، أساسا <hesitation> نهارتها المطر قويه برشا وصارت فياضانات وال- برشا كرهب طاحت معطلة في، إذن نقعد فال- الدار نهارتها ما نخرجش بالكل.